يعني أنا أحيانا أحب الإحتفال بعيد ميلادي بشكل بسيط أنا ما أحب الضجة الزائدة بسالفه تجمعنا أنا وأصدقائي المقربين نتعشى ونضحك سوى هذا يكفيني أحيانا أحب الإحتفال بعيد ميلادي في مكان هادي مع ناس أحبهم ممكن نعمل عزومة صغيرة في البيت أو نروح نتعشى في مطعم هادي أحيانا يعني أحب شهو يعني أحب أسوي حفلة تنكريه أو حفلة مواهب كل واحد يجيب موهبة يعرضها ونضحك سوى ونستمتع